Men ishga ketishimdan oldin dastlab ish kiyimimni kiyib olgan bo'lardim, bundan tashqari, ishga mos sumkamga ichiga <hesitation> kitob-daftarlarim <hesitation> menga kerak bo'ladigan kompyuterim <hesitation> va <hesitation> quloqchin eshittirgichlar <hesitation> darsda o'quvchilarga eshitishlar qo'yib berishim uchun yoki kino qo'yib berishim uchun. <hesitation> Va bundan tashqari <noise> davomat olgan daftarimni solgan bo'lardim.